Abaana bakwatibwa mangu ekidukano olwa nsonga nti abaana bata bagarai okunaaba engalo ate abaana balya buli kibasangire abaana batera okulya buli kintu kibabwoine egisaaniire okulya nka bo oku ndowooza yabwe era nekibaleeta okubba nga bakufuna mangu obulwaire bwa biddukano batera okubba n'ebyala ebyakungalo ebikuuma obicaafu obwo n'olwekyo nti nabba omukifo ekyo ebicaafu ebyala biyambaku okukuuma obuwuka obwo nayaba okulya nibwabira oku kyakulya kyabba akwaite omu ngalo nga tanaabire nobwabba nga anaabire nga buliku bwabiramu.

Okufuna ebyanyegesya, kini ni kiambireku okubba nga kikutumbula mu bya nkulakulana za bantu amweka ezeruguliryewo kubanga ebyanyegesya bini bikucuusa endowooza za bantu nti abantu nibabba nga baindukire omuntegeera amwe n'endowooza yabwe abantu bakkola ebintu naddala ebyo ebisai omukaseera akasai okubba nga bakuleeta empindukainduka egisai omukitundu kyabwe

Olinza kulya mmere ekyombeko omubiri emmere ekkuw'amaani emmere ekyomboko omubiri nijjo girai nikwo kuli ennyama encwi ebinyeebwa n'ebijanjaalo emmere ya maani aa e mwogo akaita omuceere amatooke okwo ni tuteekaku e bibala n'emikybi gyaiswe gini gitulima.

Okusigikira oku basawu battukoba nti omwana yeena yeena alina okufuna eddagala lya bisiisa oluvanyuma lwa ennaku amakumi asatu

Oku mango ya sabiiti nkwaba kuba nga kuu nkusobola okumanyisyaku abantu abanjawulo nka e government ne netutegeire abaruuli iswena tukwetaga okuba oku mutimbagano era nkwaba kubakoba nabantu bange kubaitirana nabantu bange

Omukali Wanda yeena yeena okwaba omu ddwaliro okutandika okumukebera alina kwaba ku lunaku lwennyini lwa kyeteja nti ati atoire enda.

Ebyanyegesyaa biyambire ekka ezanyawulo okurungura ensonga ezanjawulo nka omwenkanonkono oba bwenkanya kuba abantu bakufuna amagezi oba abantu bukufuna okumanya okumanya kuni niko bakolesya okuba nga oba olyawo bakulwaniira omwenkanonkano amwei nobwenkanya so ebyanyegeseya bini biyambire okuba nga bikwigula amaiso ga bantu.

Enyembo zensinga okwendya okuwuliirya nyembo za mukwano amwei ne nyembo ezirimu obukwenda

Abakali amwe n'abaana ba bwaala bakwakala omubizibu bwa kukola emirimu egyakukoleibwe ebitonde ebisaiza okugeza okukola emirimu egya maani okutema amanda, okusaka amabbaale.

Uumm omusujja gwa mu byenda tuba n'okusaliira kwa nda edi omuntu oyo akuwura nga gumulumu abba ne kidukano Kya ku mamambya atera okubba n'okulumiira kwa mutwe amwe n'omugongo omusujja gwa mu byenda gutematema omubiri n'okuutabuukiirwa omwoyo.

Obumanyisyo obulanga nti omuntu oyo mwiniki ekikusooka obutasagaruka ekyakabiri okuba nti asirikire mbe muli mu bantu mukusimoola iye nga asirikire nga ndowo kyakusimoola haaa ekyakabiri ne bigambo ne ebikumulugamu byona obiranga nti ayinza okuba nga ebigambo byakusimoola nga tebikukwatagama n'amboozi yannye gyemukusimoola esaawa eyo kiranga nti omuntu oyo mwiniki

Oikendi ewaiswe ati takutonya tuli mu biseera bya canda.

Kuraara mukatimba akansiri oba akagemeyibwe n'omubazi gwansiri

Okwegesebwa kwa bakulu kuyambireku omukulu yena kkusobola okuba nga akusobola okuba omu baira bamwei naba nga takwesoroora

Omwala eyabyaire nga akyali muto amagezi genkumuweerya kwejanjabisya buzibu obuyinza okuluga omukubyala nga akyali muto ate kwekuuma butairamu kubyala te neera amale okwikiirya ebiruubirirwa byamwe ng'omuntu.

Aaa ndi mukulembeze ninawangwire akalulu kyampaire okubba nga nasemereirwe era ekyaletere okusemeerwa embeera eyo kwali kusoma singa nta somere tinandiciikireku.

Abaana abato bani ekibalugiraku obutaba bajuti okusoka baba abamwei baba tibonkere kusai obundi nga ebyakulya byebakulya nga nibyo bitalumu kiriisa kikujutisya.

Ebyanyegesya biyambire okwiya obworo omu maka gange nadala nfunire amagezi aga aga mpebeibwe okusobola nga nkusobola ogakolesya era ninjiyawo obworo

Ebyanyegesya omubyalo biyambireku abaana abatakwesobola obawe obagumiikiriza mukusasula ebisale n'abandi n'obafunira abasagi abakubayambaku mu kubasasuura n'okubawerya e bbasale kyona kibayambireku abaana abato abatakwesobola nekibayambaku nti abamwe babba oku wakingi pulogulamu nga bakukola essomero okuu nnaku ezabutasoma ennaku ezindi nibabba nga bakusoma.

Abantu abamwe bakwatibwa enjunzai obutazwala nkaito, nga bakuzenyera o mu cuucu oba abaliisya ba mberege nga tebakufuuwira mberege. So balina kwetangira batyai, nga bakufuwira emberege amwe n'okuzwala enkaito n'obutazenyera mu cuucu

Abantu abamwe bakwatibwa enjunzai lwabutazwala nkaito, okuzenyera omuccuucu amwe n'okulisya emberege so tuyinza kuziyiza tutyai, nga tufuuwira mberege nga tu nga tokuzenyera mu cuucu ate te nga tukuzwala enkaito

Amaizi ago agatalimu dagala ga gabusuume kubanga Gabba nga galimu obulwaire obukusobola okutuleetera okudukana ekidukano ekya Kolera.

Nga omubiri gu muwaaku, omubiri gu kusiiwuuka, akukendeera n'okulya nga takulya.

Ngikolesya ebiseera byoona nga bankubiire aa nibabba nga tebankubiire ngikolesya kuzwa ku saawa eemwei mpaka saawa isatu ezabwiire.

Omuntu alwaire omusujja gwamubyenda ateera okulwalalwala omusujja nomubi enyama eteera okumuwa okumagumba.

Omusiri gwange nduma bijanjaalo binyoobwa mwogo amwei ne biata.

Ebyanyegesya binyambire olwansonga nti mpuliirya ate nsoma ebintu ebyanjawulo ebikwaba ebikwika omu kitundu kyaiswe wetuba

Nadala baba nga bakuyambanganaku oku okukoberanganaku amagezi engeri ebyanyegesya nibyaba nga bikusobola okutumbulibwa begesyangana

Ekyo ndowo kyenyiza kolawo kuba nakisangire nga kiri na mu baibuli

Aa omwana okumuwa eddagala lya bisiisa kisigikira bi bisiisa ki naye nga ebiseera ebikusinga aaa omuntu adagala omwana omuwerya bisiisa kisigikira ku myaka naye nga omuwa luvannyu luzwanyuma lwa myezi ke esatu omu mwaka

Emmere eni eyina kusumbibwa kusai nebikibwa kusia ate era n'eliirwa oku masuwani agejuni kusai neba esigeirwo nebikwiba kusai nesanikirwa kusai

Obumanyisyo obulanga nti omuntu awaireemu amaizi bukanyaku okusokeera kimwei omuntu oyo afuna akantolooze kebakweta akamunguluze, ekyakabiri amaiso gaba geeru amaiso gaingiira omunda nigaweramu kacumwei nigacusa ekala yago ahhh ekyakasatu omuntu nabanga awaireemu omusai omubiri gwamwei gwefunya ifunya nigubangaa tigukyaboneka kusai nigubangaa gukwenyikwenyi.

Ebifo ebyo biyambire abantu okufuna amagezi aganjawulo ate te okwongera okumanya ekikwaaba omu mwi mu ianga nibongeraku okubbaaku kibakwegeramu

Gabba ga galeeta obusuume kubbanga amaizi goona goona gabbaamu akasiisa akaleeta endwaire gabba gakwetagibwa kusooka kuteekebwamu ddagala eririna okwita akasiisa kadi akabba kagalimu.

Omweka yange ebyanyegesya binyambireku okukuuma obuwangwa mu ngeri nti abaana beegesebwa naiswe kyenyini abantu abakulu n'omanya ayi mwokugwa obusibuko bwamu.

Ndyamu emirundi isaatu, okumambya ndya ekyamambya, ekyamisana ndya emeere nekyaigolo nga eisana ligwiire mwona nindya ekyaigolo.